In ja ka'an mixtecu, in ja ka'án español, in yuan ku ntiɨ ja vaí vɨna, suchɨluli ka jika escuela chi mani españolna ka kaan'ií tua ka jitoí kaan'ií mixtecú.